Ny biby fantako hoe mahasaraka <hesitation> rehefa mihira izy anh de dauphin. _x000D_ Antony agnanaovan-jareo <hesitation> an'ny raha io anh <hesitation> ny fahafantarako ananjy maanokagna alongany anh de hoe mba hoe misarika an'lay mason'olona zareo hoe zahay koa mba zahavo.